والله رحنا لمصيف كلي زنطة حيل حيل تونسنا جان كلش حلو ورحنا على مصيف كلي شيرانه جان بيه مسبح يعني يمه فندق بيه مسبح نزلنا بيه كم يوم كثير حلو المكان الماي حيل صافي بس شوية ازدحام يعني بس هو المكان كلش حلو وصعدنا يعني مثل الدرج ليفوك وين وصلنا للمنبع مالشلال